أحلى الأطعمة البسيطه بالنسبه لي، هي ساندوتشات مثل ساندوتش الفلافل أو التوست مع الجبن. كمان أحب الشوربة السهله مثل شوربة العدس.